Yeah a good to really know about somebody before you marry neh because we from ley christianity background marry la na something to play with la lifetime like vow or la lifetime oath your you both will be taking ley both of you taking la lifetime oath so ley na know more about ley person you just go and jump into marrying them at ley end of ley day you will na find happiness in your home but when you know more about ley person you know la behavior what ley like and what they don’t like a will help your marriage to be happy and it will last long.